<hesitation> epereceepǝ mɨ amɛɛpǝ mɨŋ anɛŋpǝ pɨ lée ci pɨla yaalɨtǝɛ arɛɛpǝ vǝ́ pɨ loh co perecee lo otuyǝ wǝǝ ŋ fɨ otuyǝ we mɨ ŋ pɔɔpʊ na akʊnɩkʊnɩyǝ mɨŋ fɨ mɨ ŋ nʊkʊti rɨ otuyǝ we vǝ́ lǝ fɨ lo co vǝ́ la nyɩŋ lǝ̈ ko oturu ya lée ci ne leeyǝ ŋ kaamɨ lǝ̈.